Oimeta mbaenunga arete oyeapo yave ojo jokope ikirei ojo jukua aretepe yaveva tätako oyeapo kavi ojo oyeaviki kavi, ia oañope kaviko ojo arete ipuere vaera oesa jokua